Ta, ta laesak bana la manu mata deek. Bana hida ala no matan a pokek so leleo salamnder texas no lafo dae pana bintang.